Pues racknee disni pues este esque liga ni val gunu xgan demaste’ah pues este riobu gack th cos, tchi val lí guu th cos zëzyas ah pues queity za ni gydcaa ni va, ní xigán gy este gun’zicku gunu este gunu este ahora si que gack zycku de ni xlia zy, hey! Tchicwen guck nde, tchickewn ryaxruni, tchickewn pues va nanu tchi gidickany ah pues rdicaany va zathi diz ni rdican chi-chiru rdickany xina gunu val queity bdickadiny láh pues xina gunu gunú ni zth, enity val guckan’ah pues va viló zeny ni maru guen the emer pues mer laa gydica ra cos pues xinii za tchi hasta liga nix za zú guckga relajar, pues zë ni ná pasëncy tchi tchi zëga de galzack nani, val gitchelu gunu gus ni’a pues racknee gyas ni liga nuyas, npugyas cos galzack re zthen pasëncy gy, ni- ni rquiny pues mas que nada pues gëckyw ni gunu control.